Beta kalo mau biking sayor santang itu, biasa nya beta pi ambe kalapa dolo, beta ambe kalapa abis ambe kalapa abis, <hesitation> beta cincang, beta cincang kalapa, beta cincang sandiri! Beta seng pake suru-suru orang beta cincang sandiri, abis cincang abis, kalo di beta pung kampong itu, katong seng cincang, bala akang sa jadi dua, la katong pake kakurang tapi karna beta tinggal di ambon ni beta seng ada kakurang, la beta kae cincang saja, beta cincang kalapa abis, abis cincang kalapa, beta ee paru akang, paru paru-kalapa itu, beta bage dua akang barang beta mo biking sarondeng, deng biking sayor santang, jadi, kalapa tadi yang beta su paru itu beta ramas akang, ramas akang par biking sayor santang, sayor daong kasbi, haa daong kasbi tadi tu beta rabus akang dolo, su abis rabus sayor beta rabus, saaampe akang lombo, lombo dolo baru, beta cuci akang, beta ramas akang, sampe kas kaluar dia pung aer, beta iris-iris, supaya akang jang talalu basar katong makang basar-basar, haa beta iris abis, abis itu beta mulai ramas santang, campor bumbu, baru tumis akang bumbu tu baw'ng mera, baw'ng puti, cili, halia, ee sare. Dengan eee daon salam tumis akang, baru taro akang ee sayor tadi tu, ramas santang par akang, sampe sayor su masa, abis masa taru haa bageang beta garu sarondeng lai par nanti katong mau'ee mau-beta pung kacil itu, dia mau bawa par akang, di pung s'kola bawa <hesitation> sarondeng, deng katupa, la beta biking sarondeng s'kali karna beso baru beta rabus katupa, jadi beta biking sarondeng, sarondeng tadi kalapa yang beta su <hesitation> paru akang itu, beta mulei, giling dia pung bumbu samua, bawang mera, baw'ng puti, jintan, katumbar, beta campor jadi satu, ta ramas akang pung asam jawa sadiki, pake gula mera s'paya akang sadap, la ta campor akang dolo baro beta mulei garu eee gaaaru garuuu-sampe dari kalapa tadi, dia masi warna puti, saaampe kalapa dia jaji warna mera, warna mera, jadi beta pung sayor tadi, sayor daong kasbi tu beta biking santang akang, kalapa yang tadi tu lai satu lai beta biking akang par sarondeng, jadi beta mamasa ini, mamasa satu kali dua masakan, mamasa kalapa, mamasa santang, <hesitation> santan tadi, deng biking par sarondeng. Jadi, tuhan eee ha katong lala lae kalo katong karja bagitu, mamasa satu kali dua ni jadi. <noise>